Raika, telo, dimy, fito, sivy, raika amby folo, telo amby folo, dimy amby folo, fito amby folo, sivy amby folo, raika amby roapolo, telo amby roapolo, dimy amby roapolo, fito am'roapolo, sivy am'roapolo.